عشان تركب قطع أثاث أساسية، مثل طاولة، أو خزانة، أو سرير. أول شي، لازم تتأكد من إنك عندك كل المكونات <hesitation> والأدوات، مثل البراغي، والمفكات، والمطارق، وأي قطعة صغيرة تكون مع الأثاث. فتش في العلبة اللي جابوا فيها الأثاث، وتأكد من كل القطع. يكون عندك دليل وتعليمات. ابدأ بتركيب القاعدة الأساسية، <hesitation> وبعدين الأجزاء.